Tsy dia voafaritra loatra hoe impiry isan-kerinandro aho no misakafo any amin'ny hotely fa rehefa ohatra fotsiny hoe mandeha mivoaka aho ka tsy tafasakafo any an-trano dia izay aho no misakafo any amin'ny hotely. Dia ny ahy ny hotely na toeram-pisakafoanana tiako indrindra dia eny amin'ireny fast food ireny